சட்ட மற்றும் சமூக கட்டமைப்பை வழங்குதல், சந்தையில் போட்டியை பராமரித்தல், அத்தியாவசிய பொது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குதல், சமபங்குகளை மேம்படுத்த வருமானத்தை மறுபகிர்வு செய்தல், வெளிவிவகாரங்கள் போன்ற சந்தை தோல்விகளை சரிசெய்தல் மற்றும் நிதி மற்றும் பணவியல் மூலம் பொருளாதாரத்தை திரப்படுத்துவதன் மூலம் பொருளாதார வளர்ச்சியில் அரசாங்கம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கொள்கைகள், இறுதியில் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பது மற்றும் அதன் குடிமக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. தனியார் துறை முதலீடு மற்றும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கு முக்கியமான சாலைகள், போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் மின் கட்டங்கள் போன்ற அத்தியாவசிய உள்கட்டமைப்புகளில் முதலீடு செய்தல்.